ازيك عامل ايه انا محمد اي ال اخبار اتمنى تكون مبسوط في الحفله انا باي زا وي شغال في مجال التكنولوجي وانت شغال فين تمام لو كده ممكن اخ رقمك ونتقابل بعد كده فيه مشكلة في اي مكان ات حابب